وفي الحقيقة أنا متمسك بالاسم ديالي لأن اختارولي الأب ديالي، وأصلا جا فواجد الظروف خاصة لأنه جا فواجد الحلم، فمعمري نفكر أنني نبدل سميتي.